واحد المرة واحد رائد فضاء هو يشوف واحد النجم واحد النجمة فالسما كتلمع بواحد الطريقة اللي معمرها لمعت بها هو يجي عند صحابو قالهم هاد النجمة هادي مداك كتلمع بهاد الطربقة راه كتعني شي حاجة او شي حاجة اللي غريبة او عجيبة او اللي معمرها وقعت في التاريخ د البشر